Ah pues biꞌch sdzaꞌlda ldoꞌná biꞌch porque, porque nap lëꞌ biꞌch c̲h̲ow mzin o c̲h̲ow maꞌl o y nap diꞌtse c̲h̲aplá descuido nap xded biꞌch lën yu nap guꞌn bed biꞌch este xitrasdlá o ziꞌd nap xiëp lëdma o c̲h̲ax diꞌt dzobma nap xkë siempre xkë gits biꞌch lëdma y sdzaꞌlda ldoꞌná biꞌch pues.